Wuka wukatsumbayu kyikalhukirira ngawama yatsumba yawuthi kundi thuwithe emibere minene eyawukatsumbira mwenkoko eyi. Hakanayira iwawukatsumbayu wukakalangayu, hakanayira iwawukatsumbayu iwukanzayu iwathekamu ngamaghetse so ekyawukakolha wamawukatsumbayu wukanza eriryayu ngomukyomo, wukahamba amawutha iwathekawu okwanyungu akabya abirihya omwanyungu iwahamba ebithunguru byawu iwabikalhanga ndeke ebyosi. Wukabya babiribikalhanga iwatheka mwekyi mwesyanyanya. Wukabya wabithekamu esyanyanya wanginahamba <hesitation> wanginahamba iwathekamu nge <hesitation> akathungurusumu ekyawukakolha iwathekamu nenkoko esyanyama syawu sinu so wukawabisithekamu <hesitation> wutholere iwalhangira wuthi omulhiru owawukakolhesaya nimunene ndeke so wukabya wabisiwusa omwamawutha wukakorongayayu iwunemukuningira iwakorongya iwunemukuningira so hakinyira iwukatsumbayu iyayithwikira mwamaghetse so wamabya iwukakalhalhangayu wukanza wulyeyu eyikalhangire wukahamba iwanina amaghetse anu then iwalekayu okukyi iwalekayu okwamulhiro olya so awukabyabawabilhangirayu wabilhangira ekalha yayu yikabya yabirighana iwabirilhangira <hesitation> iyamabihunduka iyamabiribya ngayamahindukamu ahu yikabya yamahya neru ekyawukakolha wukiha yokwamulhiro iwihayoko iwalinda iyatsuka eriholhoka then iwalyayu.